Në Itali gjindes i përqen sa të shohjën balunin, principalmenti, ma edhe i përqen a Formula uno, dhe Moto GP, e i përqen edhe a pallavolo, e u çiklismu, u Xhiru d’Italia.